Na kama bɛ-te <hesitation> kuŋba na kama. Feŋ ngo feŋ be ŋ pɔketiɛɔ. Sama kpɛa mɛ kuŋdɔkii mana, bɛma te fɛa a be bɛ kɛmu mɛ ŋ mai feŋma kɛ-. <noise> feŋ ngo feŋ be nu. Kɛ taŋgɛ bɔ ŋ toa taayɛ na ŋ ta ŋ bɔɛ tiina. Ŋdɔ ŋ taa lɔɔ ŋ bɔɛ tiina, a sɔana lɔɔ. Kɛ a fɔ a lɔ o, a lɔ ngae, feŋ be ŋ boɔ. A lɔ ɛn. A bo loŋ ŋ boɔ alɔ kɛnu bia we. Ŋdɔ. A ma bɛ-a ma bɛ siina fɛa sakpa bɛ. Taŋ bɔ ai ke wa kɛ, feŋ be tii ŋ boɔ. Kɛ mɔ-ŋ bɔnu yɛ ŋ kɔ wa kɛ. Andɔ o, <hesitation> feŋ len mɛ kɛ. i kɛ i waɔ. Feŋ len mɛ kɛ. i kɛ i bɛ towɔ. Mɛ a bia wakɛ. Bɛma ya ko mai i bɔ a. Ya ko bɛna mai i bɔ a, mɔɛ pɛ ai ko bɛna ma i ya.